Oyi dia gitar gitar onni a benɛ mu'a han hu'ine uwe han hu'ine han hu'ine yan zo mi ni hu'iyɛro o vɛ ji a a han inza inza yan mibin a sunupɛ we le mahan donk mu wian a ho pipian ma bie ni we zɛra a bun mu we lera mu tanu <hesitation> mani bu'izo nɛ mimini yan a mu ho tanu wezo bo a we bwa ji don mu mɛ famu'ara ma ho gitar be